डार्क ब्लू मुञे गड़त नीळो रंग। योह रंग छोड़वांग खूब आवडता। येचे वेग वेगळे आमका डेकोरेटिव आइटम्स मेइतात। येचे आमका खूब फायदें असात योह रंग उठण दिसता आनी लाम सूण सुधा वोंखांग शकतों येतून हीट जाईना बॉडी आनी सगळ्यांग सूट जातां।